Tsy maintsy mahita hirika aho hoe ohatra hoe misy lavaka kely na varavarankely hafahako mahita ny any ivelany, isaky ny misy olona mandalo na zavatra mandalo dia ohatra hoe handatsahako vato na mitabataba be aho miantso vonjy